في يوم من الأيام اكتشف طفل باب بغرفته لم- ما كانش موجودة غي- من قبل سابق يعني، معرفش مين دير خدا المفتاح خدا خدا يدخل جوة الباب هدا اللي بغرفته اللي كان يكتشف فيه وبعدها دخل لعالم تاني.